Del Perú si val la pena de palral del Imperiu Inca, qu'estava ena su fuga peru tuvu la suerti mala de que racearan pallí un haci d'estremeñus sin muchus escúpulus i con mucha hambri de groria. Tahuantinsuyu o el Birú l'izían los incas al su país, qu'ancançava dendi Colombia hata Argentina. Ogañu es un destinu turísticu velaí polos restus del imperiu inca, huendu'l Machu Picchu unu delos menumentus más anombraus del mundu.